Behiimek wala almaŋak aŋaa niyek kan naa nijiregu bahaayim yak win̰aanun, nijirkutuunu laargu kaa. Laargu tii, behimek yak jaa kadaadii nun kaynu kan tindasandi, kadaadiinun ti tindasi, kadaadiinun inda ti almaŋ too kan tolwiire. Kidii n̰a kaa, aasuŋun ti wujaa aŋaa niyek kan naa natal ti. Tii jiree teneenu jaa almaŋ yak kadaadii naa nindaa nun ner kaa tii nijirek ti. Annaa tika tiigu kaŋgu orbonte zika jaa zika jaa aŋaa niyek kan naa natalti. Wujaa jiree nun ner kulik tenegu kaa tattalŋgaanu niŋsesti. Wujaa almaŋ yak taŋ tun nindaanun jaa mandakalgu aŋaa niyek kan naa too nun ner dum nijirek ti. Mandakal giniŋ jiree nu jaa jogin ner kaa, deegin ner kaa, aasugun ti wujaa tormbok gin ner kaa waŋ nun ner dum naanu. Nijirek ti almaŋ mandakal kan, aasuŋun laar kan waŋ taŋtuunun kaynu ŋeri win̰an wi, waŋ almaŋ nun nak ti. Wujaa erniŋee jaa aŋaa niyek kan naa nijiregu sagargu ti, sagargu tii kaa waŋ nun ner dum n̰iliŋalak yak jaa jiree teneenu aŋaa niyek kan naa tawir ti. Tii ka aŋaa niyek kan naa lutoo yaka lull tuu win̰aa nu ju tin̰aa, wujaa menjii win̰aa nu ju tin̰aa, wajaa drabaajee win̰aa nu kaa tin̰i. Tii erniŋee too nun ner duman kadaadii nun ti tindi yakjaa nijirek ti. Wujaa ifirgu kaa aŋaa niyek kan naa waŋ nun ner nijirek ti, aasuŋun tii wujaa olugu kaa aŋaa niyek kan naa tii kaŋgu chabaa nirek yak jaa njiree tenee nu aŋaa niyek kan naa nin̰aŋ ti, wujaa tandamgu kaa jaa aŋaa niyek kan naa nijire, njiree tenen aŋaa niyek kan naa nijirek ti, beregu kaa tii kaa aŋaa niyek kan naa nijirek ti.